<hesitation> Fahitako agnanjy kalôngany ai, <hesitation> iao possible oe maharegny marary zao a raha maniry iregny satria zao ai raha ôhatra zao misy f <hesitation> olera ôhatra aminô ake e, de ra vo tsy karakarainao tsara igny ai, de <hesitation> lasa malazo de possible maty agny izy, de ra ôhatra koa kakazo regny vo tapahanao ai de matetiky izy lasa lô de lasa maty koa.